Inson ko‘zlari asosan besh asosiy rangda uchraydi. Ko‘k, yashil, jigarrang, kulrang va sariq rang. Shu ranglar turli xil aralashmalari ham uchraydi.